Cuandi sun trista ti sas sempre cume feme ri-i, ses propi impurtanta për mi perché m'agiüte cun ma famìa e anche ënt ël travai e savrìu propi pa coza fe sensa ti, të ringrasiu propi